اذا خيروني بين الطيران والاختفاء <hesitation> الاثنين صراحة اتمنى يكونوا عندي، ولكن اعتقد اني حفضل الطيران، <hesitation> لانه كذا يعطيني شعور بالحرية، من وانا صغيرة كنت اتمنى كذا اطير زي الطيور، واجرب ذا الشعور اكون كذا قريبة من السما، ولكن كمان الاختفاء له مزايا صراحة بس انا افضل الطيران، يعني احس الاختفاء حيجرني باشياء مو كويسة انه كذا مثلا اسمع كلام ناس يضايقني او زي كذا.